दु हजार चौबीस साल सोच के हाम्रा दिमाग मे कथी आबाइया हाम्रा दु हजर चौबीस साल बहुत ननीमन तरीका से भीतल बा । कहेसे दु हजर चौबीस साल मे अपना लाइफ के बहुत किसियों गुमाइली आ बहुत किसीओ पायाबू कर्ली उहएललगी । उ हम सोचैसि हाम्रा नहियों निमन लागैया निमनू लागैया हाम्रा सब से मिलन सर संघटिया हाम्रा सोरके चल गेल दु हजार चौबीस मे । आ हाम्रा दु हजर चौबीस मे हम जातही पढे खोजाइट राहली हम दु हजर चौबीस मे ओकर जा के हम कॉलेज मे वरना करके अवि हम । हम आवी मज़ा से अपना सोचल चीज वी पूरा कर्ली ज होस चौबीस साल के लस्त ओरई हाम्रा सोचल चीज सब वी पूरा होलख आ ननिम्न चीज सब वी भीतल्ख । ऊहएलगी हम दु हजर चौबीस साल के सोच के दुनु बराबर लेके चलाईसी हाम्रा लागि थिकोओ रहे नहियों निमन रहे ।